ଜଦୀ ମୁଝେ ଗୋଟେ ମୀଟିଂଗ ରେ ଦେରୀ ରେ ପହୁଁଚେ, ତେଵେ ମୁଝେ ଏହୀ ପରୀ କହୀ ପାରେ। ମାନ୍ଯାବର ମୁଝେ ଦେରୀ କରୀ ଥେଲୀ ଏପାଈଂ ଖ୍ଯାମା ମାଗୁଚୀ ମୁଝେ ଚେସ୍ଟା କରୀ। ଭୀ ଆଓ ଯେ ଭୂଲ ଜମୀତୀ ନୌ ହୈ କିମବା ମାନ୍ଯାବର କିଛୀ ଅପେଖ୍ଯାନିଯୋ। କାରଣୋର ମୁଝେ ଦେରୀ ହୋ ଯାଈଚୀ ଆଗୋ କୋ ତତ୍ଯୋଂ ଦେଈ ପାଈବା ଉଚିତ ଥାଈ। ଏପାଈଂ ଖ୍ଯାମା ଦିଯୋଂତୁ କିମବା ମୁଝେ ଖ୍ଯାମା ଚାହିଂ ମୀଟିଂଗ କୋ ଦେରୀ ପହୁଁ। ଜିଯା ପାଈଂ ଯେ ଥୀ ପ୍ରକ୍ଶଲ ଲେତା ଆଲଚନା କେଛୀ ଜାନୀ ପରୀ ଭୀ କୀ।